<hesitation> nik'ulb'iik kinriyij che qas <hesitation> qajawxeel kirya' riqab' pi qaya' pi qajaloom xaqara' <hesitation> rajawxiik wa k'o jun chu qajaaw k'o qak'in qab'an jun otzalaj k'ulb'ek xaqara' rajawxiik b'awa' e li meyan korte'l kela' k'o utziil, k'o chewa' qaya' chel qachalaal, wuxu' jun laj kik'uya', <noise> jun naj kikalb'al k'o'x xa' kela' otz kajk'ob' kajak'uwek, kajk'ob' pi jun nemq'iij rii'. <noise>